ممكن افوت على فدبرنامج فدشي أو فد اهتمامات أنا حسب ممكن انا اهتماماتي كيميا أو هشكل شي افوت على كوكل أو على ذكاء اصطناعي اقرا عن بعض مواد كيمياويه شغلات يعني ممكن هاي كلمن حسب اهتمامو يعني ممكن عالرياضه احب الرياضه افوت اشوف تمارين رياضيه افوت اشوف اخبار رياضيه شغلات رياضيه